जलवायु परिवर्तनले जनावरहरुमा पनि विभिन्न किसिमको असरहरु गर्या विभिन्न अध्ययनहरुले धेगाउनै आया छ । पछिल्ला समय जनावरहरुको शा_मानसिक र शारिरिक स्वास्थ्यमा वैज्ञानिकहरूले अर्रया अनुसन्धानलाइ आधार मान्ने हो भने <hesitation> जनावरगा पनि मानसिक र शारिरिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्ने वैज्ञानिकका निश्कर्षहरुले निकालिराख्या छन् । <hesitation> त्यसमा_तैगो असर <hesitation> मानशिक र शारिरिक <hesitation> स्वास्थ्यमा असर पर्नुगो मुख्य कारण चाहि जलवायु परिवर्तनले ल्यायागा जस्ता डढेला, बाणी, <hesitation> सामुद्रीक सतहको बण्नु लगायत विभिन्न किसिमले जनावरगो वासस्थानमा परिवर्तन हुने हुनोछ । उनीहरूगो खानपानमा असर पुग्ने हुन्छ । जनावरगो आनीबानी, व्यवहारहरुमा परिवर्तन ल्याउने हुनाले <hesitation> जनावरहरूगो मानसिक र शारिरिक स्वास्थ्यमा पर्तक्ष्य असर पण्या भन्रे वैना-वैज्ञानिक अनुसन्धानगा निश्कर्षहरु निकाल्या छन् धेक्किना छन् । तासाले <hesitation> जन-जलवायु परिवर्तनले जनावरहरूमा पनि पर्तक्ष्य असर पण्या धेक्कीन छ ।